Egä inemine mõtlõs esiq, kuis tä eläs, ja kui tä kavatsõs elläq nii, nigu tõõsõq arvasõq, et om õige, sis ilmselt arvas tä esiq ka, et tuu om õigõ. Nii et kõik tegeväq nii, nigu nä esiq arvasõq, et om õigõ.